Oire koekoe ire viruviei, oita koekoe. Eiraia tarai pavei, koekoe ari eira vo aue iriro para pae veira akave iroro. Uva vo kaeri kaen ora vu rutu va tou pai veira aue koekoe kare, iriavua oari rirova, iriava vo rosiuaro rasito va ro sovara ia, ari, ari iriavua oari gareva, garepa kare rovi tapo toupai veira. Iriavua oaria iria vo iroroo purapae veira. Taraipau koekoe ari eira, vosa viapau raiva ara via taporo voi roro pura veira, vokepa purae vere, vosa oira kekeri osa vara purapaeve, iria, vosa raiva ia vokapa rivere uruipa ra vaa turo raga rivere. Ovuta rovuia taporo, voeao aue irara oea auero tovopai veira voa, uvuipa voa taporo va tovorevere rava turori eisi ari <noise> oira iva ita akave koekoe, iria evo kepa rovi-vosa ora tape pieu ra oira situeri osa vearo pie vira rutu vaara rakorako pae vere, viapau. Earaga vo taporo vosa va, va upo rivere, ari evoa vaita va vurevure pae voi. Tauai vaire taporo aue iva pae voi oirovu ivu pae, eva pura pae voita vorevira vosa iravu vaita keioro pute reve. Ora eva ravi taporo ita evara oiso vosa va- va <noise> iravu kavirupato va revere, ari eva viraga tarai rovere oiso ari vo ava roi, ari o uporo avaroi voia, eva oira vokeparo koekoe, iuu. Uva eisi via.